komiði sæl og verið velkomin í í þessum þætti ætlum við að rifja upp helstu fréttir vikunnar við fjölluðum meðal annars um kartöfluuppskeru á leikskólanum

sögðum frá bikarmóti á skautum og heyrðum í verðlaunahafa íslensku barnabókaverðlaunanna ég heiti Ingibjörg og í vikunnar var þetta helst Ævar Þór

Benediktsson barnabókahöfundur er tilnefndur til

Lindgren fyrir lestrarátak Ævars vísindamanns tilkynnt var um tilnefningarnar á

í Frankfurt á föstudaginn Ævar er einn af tvö hundruð fjörutíu og sex sem eru tilnefnd frá sextíu og fjórum löndum hann er tilnefndur sem talsmaður lesturs

verðlaunin þetta eru ein stærstu barnabókaverðlaun í heimi fjölmargir tilnefndir frá ótal mörgum löndum örugglega flestum löndum grunar mig ég held að þetta séu tvö hundruð sextíu og fimm manns sem eru tilnefndir það eru höfundar tilnefndir það eru teiknarar

og svo

og fyrir það er ég einmitt tilnefndur sem er brjálæðislega töff og

það kemur í ljós annar apríl á næsta ári hver fær verðlaunin og ég var næstum búinn að gleyma lestrarátak Ævars vísindamanns snýr aftur fyrsta janúar í síðasta skiptið og í þetta skiptið geta foreldrar tekið þátt meira um það þegar nær dregur þetta er Ævar yfir mikil rigning og kuldi í sumar gæti haft slæm áhrif á fuglalífið á Íslandi fuglarnir éta berin af trjánum og treysta á að nóg sé af þeim á haustin

hafa sprottið illa vegna veðurfarsins og það gæti valdið því að einhverjir fuglar komist ekki úr landi fyrir veturinn þeir éta venjulega berin fyrir langt ferðalag þótt sé ekki góð geta fuglarnir enn gætt sér á berjum af öðrum trjám og runnum

gæti minnkað í vetur en stór hluti þeirra fer úr landi á veturna þetta getur líka haft áhrif á stara og sumir fuglar verða eftir yfir veturinn og þeir geta margir bjargað sér þrátt fyrir kuldann menn geta hjálpað fuglunum með því að fóðra þá sérstaklega best væri að byrja fyrr á því í ár en venjulega

gera meira af því yfir veturinn í síðustu viku voru norðurljós mjög áberandi á himninum við skulum fræðast aðeins betur um það hvað norðurljós eru og hvernig þau myndast norðurljós eru náttúruleg ljós á himni sem verða til þegar vindar frá sólinni rekast á og sameindir í lofthjúpi jarðar þessir árekstrar verða yfirleitt í um hundrað kílómetra hæð og þeir mynda

litrík ljós algengustu litirnir í norðurljósum eru gulgrænn grænn rauður og fjólublár litina má rekja til niturs og súrefnis í lofthjúpi jarðar sem gefa frá sér ljós með tilteknum lit við örvun frá

eða græni liturinn kemur frá súrefni en fjólublái liturinn stafar af

er í um tveggja til þriggja þúsunda kílómetra fjarlægð frá

og liggur meðal annars yfir Íslandi stundum myndast líka ljós á suðurhveli jarðar en það er sjaldgæfara bæði norður og eru kennd við rómversku gyðjuna

skólabarna hefur aukist á milli ára samkvæmt prófi Menntamálastofnunar sem var lagt fyrir nemendur í grunnskólum í september lesfimipróf mæla hversu nákvæmlega börn lesa og

hversu hratt niðurstöður prófsins sýna að aðgerðir til að auka lestrarfærni og áhuga barna hafa skilað árangri árið tvö þúsund og fimmtán var skrifað undir þjóðarsáttmála um læsi markmiðið er að sjá til þess að öll börn geti lesið sér til gagns þegar þau klára

grunnskóla lesfimipróf eru lögð fyrir þrisvar á hverju skólaári með þeim er hægt að fylgjast með stöðu hvers nemanda og aðstoða sérstaklega þá sem þurfa á því að halda samkvæmt niðurstöðum prófsins í september var bætingin mest hjá nemendum í áttunda bekk þeir lásu að meðaltali þremur orðum meira á mínútu en haustið tvö þúsund og sautján nemendur í öðrum bekkjum lásu einu til tveimur orðum meira en fyrir ári eða jafnmörg orð það er því jafngóður eða betri lestur hjá öllum bekkjum það voru mikil tilþrif í skautahöllinni í Laugardal um helgina þegar bikarmót

Íslands fór fram þetta var annað mótið á þessu tímabili og rétt rúmlega fimmtíu keppendur voru skráðir til keppni í átta keppnisflokkum keppnin hófst á laugardaginn með en seinni hluti mótsins eða frjálsu æfingarnar voru svo í gær í fullorðinsflokki kvenna voru tveir keppendur Eva Dögg Sæmundsdóttir úr birninum og Margrét Sól Torfadóttir úr skautafélagi Reykjavíkur Margrét Sól hafði betur með samtals

níutíu og tvö komma tuttugu og tvö stig og er því bikarmeistari í fullorðinsflokki kvenna árið tvö þúsund og átján í yngri flokki sem kallast

frjálsu æfingarnar samanlagður stigafjöldi hennar var níutíu og sex komma átján stig sem tryggði henni bikarmeistaratitilinn í juniora flokknum í ár það er uppskerutími hjá krökkunum í leikskólanum

á Akureyri en þar eru ræktaðar kartöflur krakkarnir settu niður kartöflurnar í vor nú á dögunum klæddu þau sig svo í pollagalla og stígvél og hjálpuðu hvert öðru að taka þær upp

bara skemmtilegt verkefni til að

kynnast þau því hvaðan maturinn á disknum þeirra kemur

sem við settum í vor þegar við fórum og settum í moldina þær eru orðnar svona gamlar því þær eru búnar að gefa allan kraftinn handa nýju kartöflunum finnst þér kartöflur góðar já

smá og hvernig er best að borða kartöflur hvað er best að borða með þeim

jarðverkfræðingur sem vinnur að gerð Vaðlaheiðarganga á lyklakippu sem hlýtur að teljast ein merkilegasta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

orðið er yfir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 við gætum til dæmis lengt þetta orð og það hefur reyndar nokkrum sinnum verið gert núna síðast með þessari nýju útgáfu en ég er með tillögu

getur þú búið til langt orð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 skipið er enn þá neðanjarðar en það fannst með tækni sem kallast jarðsjá fljótlega verður hafist handa við að grafa það upp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

sigurvegari í karlaflokki í heimsmeistaramóti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

um helgina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 eftir sundið þurfa þeir að vera snöggir að klæða sig því þeir hjóla svo hundrað áttatíu og einn kílómetra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

Birkir Blær Ingólfsson fær Íslensku barnabókaverðlaunin í ár fyrir bókina stormsker fólkið sem fangaði vindinn

verðlaunin voru afhent í Háteigsskóla á þriðjudag af stjórn

íslenskra barnabóka

spennandi frásögn af hugrökkum krökkum í heimi sem er bæði kunnuglegur og framandi það sem er framandi við þessa sögu er það að vindurinn virðist vera á lífi og hann virðist vera tala við börnin og virðist vera að fá þau til að hjálpa sér af því vindurinn þarf skyndilega á hjálp að halda þannig að öðru leyti er þetta

mjög líkt heiminum okkar það er hvasst það er mikið af vindi í heiminum krakkarnir eru hugrökk og sniðug en þau virðast eiga vin í vindinum og vindurinn gerir hluti fyrir þau íslensku barnabókaverðlaunin voru stofnuð árið nítján hundruð áttatíu og fimm og voru veitt í fyrsta sinn árið nítján hundruð áttatíu og sex það er auðvitað frábært að fá svona verðlaun af því að það er svo mikil hvatning það sem þessi verðlaun eru skrifar handrit að bók sem er ekkert endilega alveg tilbúin og sendir inn í samkeppni og eitt af þeim er valið það sem ég lærði á því ferli hlutir

taka tíma hlutir eru aldrei bara góðir einn tveir og þrír maður þarf að leggja alveg heilmikið á sig og stundum eru hlutir spennandi en ekki alveg tilbúnir og þá

maður bara að halda áfram að ýta mikið hamfaraveður hefur verið í Evrópu undanfarið flóð í Frakklandi og Noregi og fellibylur í Portúgal margir íbúar í öllum löndunum hafa þurft að yfirgefa heimili sín og leita skjóls í vesturhluta Noregs hafa orðið svo mikil flóð að heilt fjall gæti hrunið

hefur verið á þessu svæði í Noregi undanfarna daga eða allt upp í tuttugu og fimm stig snjór hefur

bráðnað ár hafa flætt yfir bakka sína og skriður hafa fallið norskir jarðfræðingar fylgjast nú grannt með fjallinu

þar sem óttast er að milljónir tonna af grjóti geti hrunið niður fjallið er eiginlega á stöðugri hreyfingu og færist marga sentímetra á dag íbúar í dalnum fyrir neðan hafa verið fluttir burt ef sá hluti fjallsins sem óttast er um hrynur gætu næstum tvö hundruð þúsund rúmmetrar af grjóti hrunið úr

fjallinu það er vissara að halda sig fjarri því Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir varð í vikunni ungmenna í tvö hundruð metra hlaupi á Ólympíuleikum ungmenna í Argentínu Guðbjörg Jóna hljóp á tuttugu og þrjú komma fjörutíu og sjö sekúndum og bætti með því sitt eigið Íslandsmet keppnin í frjálsum íþróttum er aðeins öðruvísi núna en venjulega samanlagður árangur í

umferðum gildir til sigurs Guðbjörg var í öðru sæti í seinni umferðinni aðeins núll komma núll tveimur sekúndum á eftir þeirri fyrstu hún sigraði hins vegar fyrri umferðina með miklum yfirburðum og bætti eigið met en á þessu ári hefur hún meðal annars orðið Evrópumeistari í hundrað metra spretthlaupi í flokki sextán til sautján ára stelpna hún varð líka Íslandsmeistari í tvö hundruð metra hlaupi kvenna nýir símar sem eru væntanlegir á markað í Japan eru ólíkir nýjum snjallsímum vegna þess hve litlir þeir eru japanska fyrirtækið n t t er búið að hanna síma

sem er á stærð við greiðslukort hann er níu sentímetra langur fimm sentímetra breiður og bara fimm millímetra þykkur hann vegur fjörutíu og sjö grömm sem er um það bil þrisvar sinnum léttara en venjulegir snjallsímar í dag samkvæmt fyrirtækinu finnst sumum að símar séu orðnir of stórir það sé erfitt að koma þeim fyrir í vasa eða tösku og rafhlaðan í þeim endist ekki alltaf nógu lengi nýi síminn ætti að mæta

þessum kröfum það er bara hægt að hringja og senda skilaboð með honum og fyrirtækið sem hannaði símann segir að rafhlaðan endist lengur nú styttist í Hrekkjavökuhátíðina og fílar í dýragarðinum í Oregon í Bandaríkjunum tóku forskot á sæluna um helgina með því að kremja og éta

sér á eru allt að fjögur hundruð kíló litlu fannst svo gaman að þeir enduðu á að nánast velta sér upp úr

og sjáumst síðar